Lewru sumai ngam mido rewa jaumiraawo am, nyamdu do buuta himbe do heba nyama wada sadaka hokka mo wala fu nyama hara.